dɪya ma kʊnʊn ba biyimi nɪ tɛebinmin shidi tayyɛ di bwarabʊtʊmɪn di wuangkin dur mɪn, ɪng shɔ dɪ taiyɛ, bwarɛ ma kʊnʊng wɪ ma maching shadi bɪ mangtɔ a dʊr time kɛ dɪ daan yan bɪ yatɔ kɛ ma kʊn ma kɔttin dʊsrshiyɛ ɪng shɪn nibo boyye ma bɛɛ yɪn kʊ lɔ niyɛ yɛ dɪya ma kɔɔm kʊ lɔ binəng shidi mangtɔ yama shiyɛ ɪng shʊm. dɪya bwɛ ka kʊn kʊ ma fa ba tab kangsha shɪya kun fʊk wini fʊk wini ɪng yɔtishim, kʊn mangɛ, ma kʊn mini ma fam dʊrmin dɪya tɛɛbumɪn yɛ nɛɛbʊmɪn shɪn ɪng wɪ wɪ bɔl shɪdɔ ma fʊkɛ, tɛɛbin mɪn shɪya fʊk kɛ shɪ dɪ mantimɛ a wɪ kada bɪ lɔngɛ fɛntɛnge bɪ diktimɛ bɪ lɔnge wini bɪ nɛ ye fɪn fɪlɪn wash ɪng shi di nɛ yɛ kɔbʊ mɪ ya, ka bɛ mɪ fʊk kɛ bwel bwel shɛ wangɛ mɪ ma yɔ ɪng shɔ kɔ ɪng lɔng kakɛ kɔ ɪng lɔng mɛɛ kɔ ɪng lɔng a wɪ tɛnshi ɪng mattin kɔ, ma mam. ba tam ma mɛrɪ a fiin fɪɬɪn wash, bɛ ma fa ba tam ba mɛɛm, kʊrakɛ kɔrfi ma kuni ma yɛkɛti bishinɛ ma kɔm a wɪ shidɔ ba biti mɛ chakkin kaka kɛ dɔkin kɔm ɪng fam wuni ɪng shwɪya, kʊn yɪn a yɛ diya ka bwɛ dɪ kʊnʊn dɪ dɛbi shɪr shishi fʊk shɪ chab kaka kɔ, tɛɛbutɔ nɛɛbutɔ faba dɪm shɪdɔ shɔwɔ shɪ na bɔlmɛ, a wɪ bɛttɛlɪ shɪya yɔbɔ wɪshɪ kurakɛ shʊ kɔrfɪ ma kun mini dɪ kunɪ dɪ kunɪ kɪ bɪ lɔng tɔ shir bi nɛtɔ bɪ mangshɪm wʊshɛ nungdɛ shɛ a yɔm a fɪlɪn wash, kɔn wini kɪngnɛ shɛ ka mɔ mɪ kʊn kɔ ɪng a daam bɪ mɛkiyɛn shɪrr ɪng dɔ, dɔshɪ wɔ mattimɛ dɛ a wɪ timtimshɛ, tʊn dɪ kinɛng bung ma tibu dɪ nama kɔ fan mi ya mɪ mʊr yɪ wɪ ma fʊk dɔshɪ a fɪ? ɪng fɪ ma kunɪ dɪya ma dɔlbɔ shɪrr ba yikɛ dɪ kɔn shɪdɔ ba yikɛ yikɛn shɪ ing wʊshɔ? kakɛ ma mab ba tam ma mab mee ba tam, ma mab tenshi ba tam ma mab a wɪ kɔdɔ shɪrr kərʊwə ba tam, dɪ daan shɪ dɔ mɛrɛng kwattin bʊre kɪ kɔn dɪ ya a bwɛrɛki a bɛ bɛ a. Fa mɪnɛ shin nangshɪ, dɪya yɪn a kʊ lɔ dɪ dɔbi a wɪ kina shɪ ɪng nibo dɪ fɛshɪn a wɪ bwɛlshɔyɛ kɪ kɔn yɪn dɪya a yɛ kina mang na dabɔ nabi kaldɔ kina shɪ binɛ bwɛ wɪ diya a fam a laminɛ shɪ a dʊ rʊm mang nangshi ka kɛ kɔn mɔ dʊ bʊrtʊmini ɪng kʊn yang fʊkɛ wʊrɛmɛ yan dɔwɛ kɔbɔ bɛɛ ma mang nangsɪ shɛmɛ kɔn shami tɛɛbʊm mɪn shaʊ shɪdɔ ma faminɛkɛ kɪɪ ya kana tɛɛbʊ tɔ dang ɛngs kw al bɪ dɛbin tana ka bɪ dɛb tana wɔk bɪ nɛts bɪya bɪ mans nanshi bɪ fɛwɛ kina dɪ shɔ <hesitation> dɪ kʊram a dʊrka bɛnɛ kʊn wim kɪngnɛ ka dibʊn kwattinɛ dɪ lɛtɔ tʊn dɪ kinəng a lambɔn ba lɛlɛ kɛ a lamɪn bɛɛn a tattim bʊnʊn a kang bʊnʊm ɪng bɛɛn a rika a tam shɔ ba mʊ ka fang ba yang fɪ? ba kʊna fɪ? ɪng bɛɛn a mɛrkin bwɛrɛ a tam wishɛ ɪng shɔ a tab wʊ wʊshɛ ɪng wʊshʊ dɪ naba tɔ wɔ shɔʊld wʊni dɔ rɪ a yɔ shɔ wɔ a kʊrakkɛn shɛ ba bitɔ mina bitɔ mʊ kɪ kakan sha ba shack chabkaka ba king shɪn kʊns kʊn kabɛɛn ka bwatam shɔ dɪ tam kɔdɔn shɪn dɪya ka mʊ mang kɪ mɪ kɔtʊ kwantinɛ a kʊnni shɪ a fabʊ shɪrr ah ɪng bɛɛn dɪ nʊngdɛn shɛ ah fan bʊnʊn ah ɪng wɛ kɔn yadi fʊkɛ bɔlmɛ ba nang nang shɪ aah ɪng fan bʊrnʊn ma nawabɔ nɪman sha. kəm mang kʊrakɛ wuɪ diyakɔ nungdɛ ma fan shir ma mangɛh ma yɔrangɛ mi ma kɔ ma fam chakkim kaka dɪya ma fan bɛ a mɪ shɪdɔ kungiyi dɪ kɪ shɪdɔ ba tabɔ kangma kɛ ɪng bɛɛn nʊngdɛn shɛ bɛɛn a rika twalammɛ ɪn babitiminɛ mwɛnshinɛ dɪya be ma yɔta lɔ, ɪrɪ ma yota lɔ wɛ ah ɪng bɛɛn a wɪ shidu shʊ a tam fi a shɛlim dɪya ma fʊkɛ ɪng keanʊ dɪɪn nɛɛ a chab dɔshi nanin shʊ shiri nani shʊ kɛshɔ dɪ ma fukɛ dɪ daam yɪdɪbɪr ɪng wushɔ ka mɪ shɔm kʊ ba shɛdɔ ma shɔɔ wɪ aah babitum bitu a tɛra ah ba titun da? ɪng daam wɔnɛ yiɪdɪkʊn a aah daan wɔnɛn kʊnʊng ka daam wanɛ yidibirra?bɛɛn, bɛɛn kamin kamin bɛɛn a dim shɪdɔ shɔ dɪ shukɛtɔ dɪ ya dɪya ma dɔminɛ dɔ ma fam kangma a yirim aah shidɔ ngarɛ a yilimin ma chambcham ba bitum bitin a tɛr ma lɔng kɔdɔshur wɪ a tam kərʊwə ma mam kəm mɛɛ ka ma mam ma kʊn mini aah dɪya butɔ dɪ kɛwɛ kɛshɛ nɪ keshe nɪ kʊ lɔ kɪmɛ bwel shɪdɔ ba kʊn dɪ shʊ wɛ shɪ kɪ ya tɛɛn kimɛ ɪng wɪ dɪ shɔ naba damkin kɪ mɪ dʊ, ya yabɪ bu timin shɪ ai tɛɛn bwɛ dɛrɪ nana kɪm tɛɛbutuwɔ kə kunwi kə yɔtishmin kan kaka kama mab wa akabɛ kə dubimɛ kɔ aɪ ba nɪ diya ba damyɛ fakin chakkin kakakɛ. damyɛn mɔ kɔkɔn wushɔ ma kʊrakɛ ma kura kura wɛ mɪ ɪng tɛɛn mɪ ma yikɛ shɔkɛ kʊn shau lɔ mɔ dɪya mo ma nɛ ɪng shɔ chabsin shau nabiyang mɪn mɔ ma fuk fuk shɪdɔ manɛ shɪ ba ya fin fɪlɪn washɛ bwɛrɛ ya a mang mɪnɛ shashim wasshɔns kɛ ba mɛrɪ dɪya kʊrakɛn shɛ dɪ daan a chukɛwi a dʊr mɪn ma kʊ yaam wa a nam chub kana? dɪya ma kʊn mini ma faam durmin mɪ tɛɛ lɔ kɔn ma mang nɪ shɔw nabiyang a fɪya mɔ fɪɪn fɪlɪn wash, bwɛlmɛ dɪɪn tɛrsin kɔb shɪtɪ yɔrɔb, wɪ dii ni tɛrshɪ turkub, wɪ diɪ nanin wini tɛrshin yɪdɪbɪr kan wɛ kʊ ma man a fɪlɪn wash wɪ bɪ fɛfɛwɛ ɪng na kibɔ kɪ nii dɪɪn mɪ chibshim a wɪ kʊl kɔb bɛlɛ bɪnɪ yɔrɔb bɪshɪn shiyɛ dɪ kuni kɪ ma man shɪ a fishu bɪ ngaltɔ shɪn mɪ chɪb shɪn shɪ kɪ ɪng kibshitin fwaad ɪng wafin shɪrr dɪya a disbɛ kʊ mɪ kwɛtitɔ a fɪrɪ dɪ dʊbɛ kʊ mɪ kwantitɔ a fɪrɪ dɪ dʊbɛ kʊ mɪ kwaɛtitɔ a fɪrɪ nabiyand dingyin mʊ nɛɛ shiyɛ dingim mʊ tɛɛ butɔ ɪng bɛɛn a shwaram a tayyiminɛ a kʊrakɛ mɛ ɪng bɛɛn a shuyiminɛ a miya ɪng dɪng fɪ dɪ shɪrr ɪng mang kʊrakɛ shʊ, ɪng shamɪ tɔ wʊnɪ tɛbʊnmɪn kɪnɪ mang yam dɪya. Shɪdɔ ka fakɛ fa kɪnɪ mang kenedi kə ɪng bɛɛn kʊ kɪni mang nakɪr dɪ shɔ ɪng bɪshɪn kɪ nɪ twikang ka ɪng bɛɛn a ma nab nab mɪ ɪng bɛɛ kiɪn mɪ mangtʊ yamshʊ dɪya ɪng shɪdɔ dɪ nɛyyɛ a kamma kʊrakɛ mɛ na mɛrʊm bwarɛ dɪ mangyɛ dɪ didibwir ma mɛr bwɛrɛ kɪ kɔ ma yang fikɔ shɪdɔ shʊ a nabbʊ a kʊrakɛ mɛ ka nana ɪng nʊngdɛ dɪya timɛ wʊm ba kʊngngang kʊng ngang bwɛbir kwattinɛ ba kʊngngʊng nɛba ba kʊngngʊn nɪbɔ ma fʊfʊ na dɪ mang tʊ yaamshʊ lalala lɛlɛ wʊni kan wɛ kʊ nədɪ dingtʊ ɪng wʊshɔ dɪya ma mang mangɛ kɛ a kʊrakɛ mɪ kɛ kɔ ɪng wʊshɔ dɪya ma mang mangɛ a wɪ chabkin kaka ma kɛ dɪ da an nabiyan ma fʊʊ ka kʊni ma rɪgɛ ma tattishim shɪ shiya a kang a kɔm shɪdɔ mang shɪ a mattishim kɔdɔ shɪrr dɛri ɪng fii dɪya nɪbɔ a rɔddɔ kan dɪng dɪng kʊ fii shɪ dɪ lɛɛ nɪ kɪ k bwalbwɛ dɪ kʊni kʊ bɪ nɛtɔ kɔdɔ shɪrr tɛrɛ dɪ shɔr bʊtʊn shɪ nɛ shɪ ɪng wɪ dɪ shɪ naa fɪ a chɪb wish kɪ ɪng fɪlɪn wash na yədɔ wɛ kwaltakɔ ɪng bɛɛn shɪ ɪng bɛɛn dɪ ngar rɛ ba chab afishʊ mʊ ma faam ɪng wɪɪn fɪlɪn wash mɪ mangtɔ ɪng wɪɪn ngarɛ dɪya ka mangɪm ɪng kuttishim kɔdɔshir, kama kʊnin wʊshɔ dɪya fɪlɪn wash dɪya a tam wɪɪn ba yaya wɛ inf na tʊrilikʊ, mɪ dɛttu a wɪ kɔdɔshɪrr wʊnʊ mɪ tɔ ɪng nangɛ dɛrɪ dama, tɛɛ mɛ dɪbɪyɛ. Ma mang mang fɪlɪn wash, wʊni- wɔ, ma yɪkɛ yɪkɛ kaka, kɔn mɔ ma kʊnnɪ dɛrɪ mɪ mabtɔ, ba bantɪyɪmi-nɛ a tam kɔdɪshɪn ba kibbʊm ɪng mab dɪya kɪ ba kibbʊm ɪng mab dɔshi kʊ ba kasbbʊm ma fan fang ma kʊng a fii? yaam shʊ ba yaramɛ nɪ? kʊrakɛ mɪ mang kang nab shɪ bɪshɪn a dɪrr mɪn fimi bitɔ dɛb a wɪ manshinɛ ɪng yɔta a bʊrka ɪng faam ɪng kʊngʊm bʊtʊmɪn dɪ shɔ ɪng wa mʊr shir a kɔbbayɛ dɪya dʊn min ma fabʊ twarkin bʊtʊ a dɪɪ kɪ ɪng wa mʊrʊn shɪdɔ dɪya mɪ yatɔ tashan tanshan nɛ, bʊng kang a limmɛ bɔ mɪ fang tɔ Yamba a kʊng yi ka ɪng kɔ kʊrakɛ wɔ kə ba nabba nabba na yɪlɪn kɔ, nabiyang Yamba a a nɛyɛ mɪnɛ wɛ shɪ, kiɪdɪ ɪng kɔ mʊ a kwaltakin mɪn shɪdɔ ma yimmɛ dɪ shɪdɔ ma kɔ kɪ ɪng mangdɛ wangɛ shʊdʊ shuwɔ wi tɛbʊtʊn nɪyɛ dɪya ba dɛb shɪdɔ mʊ ma fʊkɛ mɪ bwɛ dɛttʊ yabɪ mɛtʊ bɪ longɛ wishi bwangtɛ dɪ dɛtɔ bɪ dɛttʊ bɪ mɛtʊ bɪ yaa fimbinɛng dɪ shɪ kʊrakɛn nɪyɛ a nab shʊm dɪ wɪ tɛbʊtʊn niyɛ a dang ngɛ, chabkin kaka wʊng kʊraken nɪyɛ a nab chʊb kə mɪ mangtɔ nanin wʊshɛ kɔ mɪ mɛr lɔ mɔ a bwarɛ mɪ mɛr nabiyang mɪn a bwarɛ, kʊng shɪ nʊngi mɪ a kʊlɛmin dibɔdɛ kamɪ tam nʊngdɛ shʊkʊ, nungdən da mɔkɪdɪ ma fa ma mʊ lɔ mɔ kɛ, dɔshɪ bi nabtʊ shɪ kaɪ nɪnɪ dɛrɪ a kʊnni dɪ kaar. kʊn wʊni dɪya ɪng wʊshi dɛrɪ a dibʊbɔ shɪdɔ ba mang mangɛ wɪ yɪlɪn nɛ kwana a kwɛbʊ a kwaltin nabiyan shɪ a kʊngʊm nʊngin shɪ a dɪɪ a fang a wɪ nii a tɛɛ nɪyɛ a dɪɪ kɪ shɪ tɔ mɔkɔ ma yɔm a wɪ wʊna yɪlɪn a dir mɪn dɪya kʊ nablyang mɪn mɪ fʊk shɪya mang shidin da ba mang mang dɪ daan shɪdɔ ba kɔyi dɪya ma kʊng kʊngi nabiyang mɪn ba faa shɪdɔ yɪlɪn a kʊ lɔ kɛ, fii dɪya ma kʊn a wɪ kʊ lɔ dɪya ba faam famɛ a wɪ chakkɪn kaka kɛ chakkin kakan nabiyang mɪn shɪdɔ wɪ ma faam a wɪ dɪrr mɪn ba nam nanshʊ liblib ma kɔm kɔm dɔshi mɪ yashin kər wɔ iɪng bɛn dɪya a diim, nabiyan mɪn a kʊnʊm a faam fɪlɪn wash a faam fɪn nakɪr yɪlɪn wɪ tɛbʊtɔ a dang a yɔ ɪng bɛttɛlɪ a bitini, nakɪr bɛttɛlɪ ɪng wanɪ a kə ɪng bʊyanshank, kɔ bwɛl mɛ dɪya a mang fɪlɪn wash a faam kwaan shɪdɔ a yimɛ di kɛtʊ kɪ a faam kwaltakɔ ɪng chabtin kaka ba nam nam kaskas fɪya kachim ba dʊdu fii shurengshureng ɪng bɛɛn nii fɪrɪ a tɪm a nɪ fɪrɪ, kan bwɛtin mɔnshinɛ k ba ya lɔ, a yatɪn di kwaltakɔn shɪn, kang ɪng bwɛti barɛ a kan tima tibir kachchim batʊm ma fʊ dɪ fwɛtʊ kɛtɔ kʊrakɛn shɛ ba ba mangdɔ kɛtɔ faltʊ faltu kɛ terɛ dɪ mangtɔ shirɛ ma fʊfʊ kɛr kɛtɔ kachim ɪng na nʊngi ba wʊmɛ kɪ. ma fʊ fʊ shɛlbɔ a fi shʊ wɛ kɔ tɛbutɔ a kakanshɛ kɛ shɪ bɔl mɔlo wɯnɪ kɛn kɛton tɪkɪr ɪng wani kaki nabbu wushɛ kɔ ɪng shinin chabkin kaka kɔn wukomin ɪng wushi kɪ mɛr tu dɪ bwerɛ wɪ kaki mɛrtʊ dʊr kumɛ a tʊm ɪng kɪ mɛro dʊr kumɛ a tʊm ɪng kə shidun kunking wulɛ kɪma lɛlɛ bwal mɔlɔ wuni kɪ nwatuwɛ a fwɛm kɛtɔ bwal kɛtʊ wʊni dɪ fwɛtʊ wɛ ɪng lɔ shɪ dɛrɪ ba yɔ a kaka mangbʊ tɛɛ shiyɛ a di bʊbʊwɛ a tam a nɛm shɪ shwɪyan sha kang sha dɪ mangɛ filim wash bɛɛ a faam a mam bwal kʊdʊ shɪrr, bwɛl mɛɛ a mab wɛ a bɪm dɪ bwitʊ dɪ bwitʊ dɪya kə shɪdo bwal wʊrɛkin dʊr dɪ mangɛ kɪ tabshiya ɪng mang dɪ mang chi wɪ fillin wash dɪ kwandi shɪ, dɪ wini dɪ wii kabɛ dɪ wɪ yiridɛ dɪ wɪ kʊnʊng dɪ shɪ dɪ mang shɪ ɪng bɛɛn a a kʊnnʊm a twarʊm bʊtʊn shɪn a dɪ kə yamba wʊm nʊng dɛ fatin nakɪr bɛttɛlɪ kʊ ɪng daarshɔ ɪng wangɛ shirɛmi a bang mɪnɛ kɔn mʊ ma yang fɪ ma titen dʊ ma fʊ nabɪyang mɪn dɪ ya kashkash a kʊ lɔ bɪ nabɛ shɪ <noise> kɪ fʊk mɪ kə bwal mɔlwɔ ɪng shɪdo da ba fan chakkin kaka a kʊlɔ bɪnɪ kɛ.